بصراحة أفضل أستكشاف الفضاء فكرة أستكشاف الفضاء والكواكب والنجوم مرعا مرعا فأذا فيها حياة تانية برا الارض شئ يسير ألفضول وبعدين الفضاء يعطيك أحساس لوحدة وأعتقد أنة مستقبل البشرية بس اس أسكشاف المحيط أهم شئ ممتع خصوصا أنه فى أماكن تحت البحر لحين ما وصلنا لها